אנא כנפצל נמתלק מקתה שחסיה פיה ג'מע אלכתאב מקתוובה חתא אלאן, אלכתאב כתגמע מערפה, אפקאר, תג'רב דיאל אלנאס עבר אלתאריח, כסמע כסע'וד פי אלעאלם אה מחתלף, ונזיד נתעלם ונוואסע אלאפאק דיאלי, אלקריאה כתפתח אלעקל וכתכלכ תפהם בזאף דיאל אלאומור בבעמק.